हाँ, लेकिन एकर में कुछ सर्थ पूरा <hesitation> होय चाहिए। अगर प्लेसेबो में मरीज के कोई नुक्सान नहूं हो, तो इस्तमाल करल जा सके जे। अगर किसी बिमारी के लिए कोई प्रभावी उपचार नहूं हो, तो प्लेसेबो के इस्तमाल करल जा सके जे। अगर प्लेसेबो से मरीज के सांध करल जा सके जे, और उकरा निदान मिल सके जे, तब एकर <hesitation> इस्तमाल करल जा सके जे। अगर प्लेसेबो से मरीज के राहत मिले जे, तब भी एकर <hesitation> उपचार मानल जा सके जे।